Araama pe ko yaji araama pe jaema jokope ya yayerovia kavi ñaro esa jaye jaema ou jaevi tata yande jama yandepuere vaera ñañoti vae misi vaera yandeve.